والله أفظل يعني الجروش، لإنها تعطيني يعني حرية الإختيار، أجدر أشتري فيها أي شيء أحتاجه، أي شيء أبيه <hesitation> بس الهدايا يعني زي- زينة بعد بس يعني أحب الف- الصراحة الفلوس، بتصير أفضل يعني أجدر أجيب فيها أي شيء أبغى أجيبه يعني موب مقيدة بشي معين، أما الهدية بتجيني يعني على شي معين، ف <hesitation> أفظل النجود يعني.